طبعا الرياضه الوحيده اللي فاشل بيها أو بعدني ما متعلمه هيه السباحه ما قوي بالسباحه كلش معغف اسبح اعغف بس هشكل اطوف نفسي بشكل بسيط بس كسباحه والله ما اعغفه ان شاء الله ب الايام القادمة يعني غاح ادخل دوره وكذا حته اتعلم سباحه يعني ضعف قوي بالسباحه